"Ave, tú sabis que yo só mu herventeru. Me gusta muchu de precural sitius nuevus i siempri andu enarvolandu óndi pueu dil. I paquí pa Estremaúra, no ai gangu que no aiga catau ya, sean racionis, sean restoranis de postín. La gastronomía es una delas mis passionis, i siempri tentu de hallal algu únicu, güenu i baratu. Enque no siempri es faci."